Xen ráá’, xen jö ráá’ i ‘nó’ e éé’ uɇɇ, la ku xen re fáá’ra jö i <hesitation> i la ku xen i xíí’ra gúuú, tecolote juá’ tá’ juñíí’, i i ‘né’ jö ráá’ i maa jná e uɇɇ ba éé’, i kiela’ i xíí’rá’ ‘loo jö to murciélago juá’tá’ juñíí’ i i ro ‘néé’ jö ráá’ i eé’ uɇɇ, i xi i fó e éé’ uɇɇ e dse lí fó’ e éé’, ‘nó’, ‘n´’ e éé’, ‘nó’ mó kié’ uɇɇ.